Onre ketenro nani martillo ján, kunero chuka tekonro nake chekoro martillo ján, ndeguu nanduu martillo nantangaro yuka kuendavaro, kuenta clavo chuka nani nani modo nayii onro martillo onro jo'ó martillo niujonró, chikue kundenro nojonró ndanru one ni chijonró.